Te ntichi xiñi lulití chii naun jika te ñi’ití xiko te kuatí te kuatí keñí’ítí naun ntí’í ja jinítí te kuatí, te skunutí yua kuatí jii najiu ni jinití jaa nasu nayiu va’a suni kuu ja kantita yata ve’etí tu ja’atí chii, yua ntitotí, yua kuu jaa ntichi xini kítí luli yua yua kaa kasatí sua.